Ny tongolo sy tongolo gasy koa an, tsy dia manana fomba fitahirizana manokana fa, apetrako eny fotsiny izy dia rehefa mila aho izay vao mampiasa. Fa ataoko amin'ny toerana maina fotsiny izany izy mba tsy ho lo na tsy ho lanin'ny bibikely.